الشعر طبعا في القديم كان له مكانه كبيره جدا ,وكان الناس يعني يفتخرون بشعرهم ,وكذا لكن الحين الناس صارت اهتماماتها تميل للرياضيات كره القدم ,وكذا واهملوا الشعر فانا اشوف ,والشعر طبعا انه دور مهم جدا في الحياه ويحفظ الثقافه ,والناس كانوا يوثقون به المعارك فلا بد ان نحافظ على الارث الشعري.